Janubiy afrika madaniyati juda hilma hil bo'yib bo'lib o'n birdan ortiq rasmiy til va etnik guruhlar, urf odatlar, tarixiy tasiri bilan ifodalanadi. Janubiy afrika to'qqizta rasmiy etnik guruh mavjud. Jumladan tsuluxosa, soto, tsvana. Har bir guruhning o'ziga xos tillari urf odatlari va tillari mavjud.